Ihetene iwɛ gana na aa nhwa ushɛkapa hwuwayɛ go. ɛn aa nhwa ushɛkapa zhɛ jiye. Na tumapa timi nu-ushɛkapa hwayɛ bwonu shɛ maa, aa ushɛkapa mɛ hieƞ ubauta-ubwa gwumwa ya hwayɛ. Ecilo shɛ maa yaa shɛ gana upiana ga bi cinhiƞ kwo bi cenje, uga aa suyana upiana biyi b wo. Bi zhɛ zha no-ofwo ata gana upadama, bi zha, bi zha nwa inibi yo logo congo inini ta, yee logo cenji cɛnjɛ, ɛn cɛnjɛ ta ata keeni ya kwuna ambɛ- i’yajɛ uhwaƞna-ufwugwo na aa nhwa itimɛ ɛtɛ, u shɛ kapa. Atwa oko a nwatatanga tu ma nwatata nga, aa nwatatanjɛ, ɛ zhɛ ‘wo an ‘ubogo ano ‘ubogo. Na abana ee hwuwi hwɛɛ, ɛ zhɛ nwaƞnana inibi. ushɛ kapa ata zhɛ ishijɛ. Atwa oko ka shɛ ti’yɛbaga aa ‘yɛbaga a’yɛbwa. Aa ‘yɛbajɛ a’yɛbwa, ɛ zhɛ zogono ya kwakwa ushɛkapa ata na a’yɛbwa. Asha ambɛ ‘uwo. Na aba na aa njɛ ɛ zhɛ zono inibi ga ya kwuna ambɛ, aka aa njɛ ya kwunɛ ambɛ tebiyɛ, ushɛkapa ata zhɛ ishijɛ. Na aba na ushɛkapa ata ishijɛ, i’yajɛ inibi no ro zono gɛtɛ tu, abu nhwɛ ushɛkapa gana ipiɛnɛ iyeh, gana aladɛ eyebi. Unibi ata ibɛ zhɛ yo ‘yiricingo ambɛ nya na ge ci. Ibɛ zhɛ nda ya iwɛ maa ushɛkapa bu ushɛ gana tɛ utaci. I zhɛ yɛ i shijɛ ee keri eye uwa ci tu hwa bi zha shɛ b aba bo vwolwo ya o. bi zhɛ atwa oko bi zhɛ bo zhono utaci ti yaa shɛ atwa oko eri zono utaci, atwa oko kaa diyaris no, izasa ule maa e zwenio. Gana ata ya zhɛ ya nama uwa ici aka, atwa okoka ishɛ maa iwɛ ofwp na shanunu shɛ namɛ, ɛ zhɛ bo unzo iŋ uwa ici akana yɛɛ zhɛ na. Iwɛ maa ya su, iwɛnɛpo ya swa meni, ‘yajɛ shanunu sha swa meni mu-ushɛkapa ti yaa shɛ ushɛkapa by twaswu. Nu gana ata, akana yaa zhajɛ uwa ya nɛ, bi zhɛ zhajɛ ba hwa, abɛ hwɛ, bi zhɛ zhɛ bo suton-gono. Hwayɛ, shɛvwonu ma cala, kwo ta hwuyɛ bwoya shɛ maa ni iŋji ozho dubo ni iŋji. Na zhɛ, sasana ɛ zhɛ piasa, ee pshi ee hwuwi, a zha zhajɛ o zhogono na ashasha. Ee zweheni na ashasha, ɛ zhɛ jiciŋ je ni-ihwɛ. I zha shɛ sha iyimɛnyɛ kwakwa gana ata o. I’yajɛ gana ɛɛ hieŋ gwumi ga aa nda oo zhito, ɛɛ hieŋ bubassa bɛɛ hieŋ ti zhito. ɛ zhɛ zhito uŋ, ee zhici uŋ, shɛ uzhɛ na, tuna tu gata tu ufwufwutwu, gata, ta, ya ta namɛ na fwufwutu. Akana ya nɛ, oo hwuwi, ɛ zhɛ gatana uŋ. A zha shɛ gatana uŋ no-ofwo na shɛ maa yo hwotono kokoroku kwo kaa a zha shɛ lono maa ya shat u hwotono tug a yɛ zhɛ hwotono hawu o. ɛ zhɛ uŋ maa ya nama te teni cɛŋ, ee hwuwi, ɛ zhɛ shapa uŋ ya nu-uda bineci, nu-uda bineci ata uo zur, yo suruko ushɛkana, ibɛ ɛɛ zhɛ suruko. Na aba na ee suruci shɛkapa ee hwu ee suruci uŋ ee hwuwi, ee jiye ɛɛ zhɛ paisa ya banɛ shawu, asha ushɛkapa na zhɛmɛ maa eshiteji. E eri o zwono ya ni-ikwɛshɛ, ɛ zhɛ shtogo, yɛɛ na, yɛɛ zhɛ abi zhɛ bay a. Nhesnshi maa, gana iwɛ ushɛkaoa tu nhwu uwa ci ti ya i shɛ ta. Okwo sa or, ashiɛba anabi mi a bassa, iwɛ ohwolu ga na ɛeti gwushiji hwajɛ mɛ hieŋ, njɛ-ugwajɛ agwatana, nga njɛ-ugwojɛ iwɛ aa n. G. O’s na zhajɛ hwajɛ omo ti hi, o mo ti hotongono iwɛ ihetengene iwɛ iyi-ike kwo iyebi. Nhenshi iwɛ maa, nge mepi shi bubassa. Zhɛ gwushigo ohwolu gana ga hwayɛ ga na-amɛ uhiɛŋshɛ na nge leshiji na, ni, na aka ga o. nu gana ata, ugwoje, atɛ njɛ na-atwa ga. Anjɛ iwɛ maa izeci bubassa keeni tu barɛshɛ gwa ni nayijeriya. Anjɛ iwɛ maa, e mepi maa bubassa unamba ni nayijeriya. Ti ge mepi shi iwɛ maa, ‘yijɛ atwa gana zha zhɛjɛ zha dwalakaka bubassa na. Ibɛ atɛ njɛ ugwojɛ ya aba na atwa na shekini iwɛ maa e mepi nu gana na du yee suleji ta uwa ci ehwurembe tu tɛ njɛ ugwoje iwɛ ohwolu ga. Ushawura na ama pana abassa, ushɛ iwɛ maa, ofwo-elele na abu namɛ, mapa iwɛ maa bubassa namba bubassa izasa, e keri shi bu ne ekwunyi o. gana ta atwa ga, a jɛmɛ iwɛ maa o tonogo ofwo-ufwu gwo, ne edenji ofwugwo. I eri ya sha maa nekeshi. ‘Yajɛ denji ta vwɛ ee te eri shi o tono, ama bubassa namɛ na-amɛ udenji na oo tonwo. Aba ti mbishi, mbishi maa a kwubɛ maa izeci bubassa namɛ atwa na aa shɛ aa o hotono hetengene ga. Nhenshi iwɛ maa uhiuhiu tu tono atɛ shɛ, atɛ njɛ. Kwo-angwatana utu mbiyono. Nkwubɛ maa na aba ijɛ, iyi nɛ matu bananɛ izhɛ pana bubassa unyasa. Ibɛ ama ‘walu atwa ga ana ti zweni nu, anda imshisegeni ga, ka agwatana ihi mbiyono ofwo na ahiɛ banɛ agwatana ihi ci, hi ci ushɛpwu lapiya. Agwatana ihi peni tumapa te hwuri, iyi-elele nɛ ishɛ utakashɛ hiŋ, agwatana du cɛpɛ. Aduwa ama ndana atwa ga namɛ no-ohwolu ga i shɛ ibɛ gɛtɛtɛ. Okwu na abassa, ka agwatana utu mbiyono. Nama ma lapiya.